Filipina pegua reta jaeko kuaretako oyea indina, espoñola jare estado unidense reta jarevi jaereta iyarete jaeko musika oporomboete reta jaereta kirai ereiko jaerteta katolikoete reta yepe kuareta jae jokua kuareta jekova